Gny ataotsika hoe handeha tomboky, hamakivaky an'i Asie igny da gny raha omagniko sakafo vo rano. Tsy maintsy zay avao gn'atao vonona. De tsy ho zakanao aby aloha hibaby any ze raha rehetra zay aby satria mandeha tomboky hanao ka mila vola avao koa fagnampiny ahafahanao mividy na carte de crédit ahafahanao mividy sakafo sy rano andala egny nofa lany gny vatsy indesinao.